أيوا المشاركة بالتصويت في الانتخابات مهمة جداً، لما يصوت الشخص وهو يعبر عن رأيه ويختار الأشخاص اللي يمثلونه فالتصويت هو وسيلة فعالة للتعبير عن السياسات والقرارات اللي تؤثر على حياتهم. عدم التصويت يمكن إنو يعني التخلي عن الفرصة للتغيير والمشاركة في تشكيل المستقبل لذلك يعتبر واجباً وحقاً يجب على كل شخص الالتزام به.